Mi buran yidugo njaratedam balejam ngam mi wulna redu am. njarateedam balejam beldam masin ngam bedo wata kantu ha nder mai. njarateedam mai do beddina bandu njamu, terde goddo satan masin.